Nini maa, iu- kufura kwane, naandaa kane nisabuni yamchu nasabuni yakipande vyosi natumia. Na maji yane, sabu susu kuno mabomba tirinayo kwasa nihapalepale bombi titumia, sesa nai mabeseni yane kane iviri na ndoo yane ivarwi, vikira maji novikira nayo sabuni yamchu; kwanza kabisa naanza na ngoo njeru, kada ni mashati ya shure ya vasinga, au kada nisustati vikire njeru vii, kafura yare mashati yavasinga yashule kabisa, povu yakwanza, pojohakera sabuni ndokaviri, kitu josuza maji yakwanza yosuza. maji yingi yakaviri, maa nkayaanika. Ingoo je jirutuba jingi, tuba ndrenguo javu labda jenchuru kwanza kani, mafurana au mashati nuje naanza afula iju- jijirituba baada ya ingoo njero, ambayo jira jusi juro josi jokikala isituku jira josi jokerura sana jijire jsisi tuku. Nankafura jira maji yakwanza noji sabuni imara ya kwanza, sabuni iyingi yakaviri ndri hakera, ndujo suza maji yakwanza, yakaviri, nujumaji vii tayari? Nankaminsha maa nkajanika, njoufuma hujio fufura ndri ngoo jaisi, kaanika butura javo au suruvari. Sila kwasabu ijia janshure unaijisija javijana tofauti ya- chafuka, kafura jira jaisi josi vila josi ufyaukufura sabuni yakwanza, sabuni yakaviri bana sabuni yingi yakatatu. Sabu jevijana marusana nategemea nivasinaga avo- vobweta mazingira tofauti tofauti. Jofura kanda sabuni yofura rokwanza sabuni yakaviri sabuni yakatatu kaliba uko nakivyukira uko hundikira kibaya kani. Josuza maji yakwanza ilaa, maji yakaviri, kwani jiluwi na maji yefumira yabowa, niminchara, maa ukajanika, au ni ngoo ja vasinga nufuma ufu- sumnomalikire fura nokitera maji yosi kwasababu ingoo javusijo vikira kimaji ingi tuku. ukatuka suka nufura labda shuka kwasababu shuka sindri fura isiko kilo mtondo ufure tuku, maa nkafu kwani ufus ninjaru maa nkajifura najojo! Najikatuba najingiji ambajo jina rangi yingi, sabuni yakwanza yakaviri, maji yosuza yaakwanza nayala meru yokili kirya, na ukamincha wajanikire nujoumarikire amashuka kani ngoo jaa- musi jimware uje mulume wane. Sabu sindro sangire nengoo javasinga tuku, nundre kaanza fura jachwe, najana labda kane rangi jilidomana kani sijidomine najo lazima afure, kisimasima kali kanda jii nimadira ninenda kivikira madira kani madira ijingi iseya yarangi surusangire nishati lamuntu mulume unafura nimuntu mule ambaye. Irina rangi jingi tuku, lazima ufure hii varwi kide jufura ihi varwi, jomola una jik- najimchile najinkile. Kani jumire naanza kunja jamsinga umudumudu, kira ngoo ikikala sehemu yachu kwasababu kila musinga atite ingoo sehemu choo uvikira ingoo, kunja ingoo ingoo jamsinga ukavika ingoo jamsinga uhu ukavika, kujo ukuja jane, nijane sini yangaisha juku jiva pu- joku jinyorosha pasi tuku nu- jikunja vii nkavika. Labda kane jam- jamundu mulume aba nibwabwavu nundrijo janula, kajinyosha kabisa pasi, kajipange sehemu ambayo jikala aha au tayari kokivikirwa.